Aru aru kalau da kampung ri um digi um digi mabalut maxis rih isa barapa.

Cabaran ti samua pun mancabar.

Iti mogilo ih pasal um daiskul anak-anak um kalau anak maranik no payah kolod ntai da iraan jadi' iro ti kalau mongoi daiskul aru yang lumakak jadi' mogilolah makairak-irak sino.

um aru patamanyo um muzik um ulun bisayalah yang kabilangan tu muzik bagandang muzik tradisionallah setiap ulun kawin ulun kenduri pun gunawon dan um ino lah um kalau sayau ti sayau lagi kuatlah sayau anak muda ino sayau ulun-ulun bisayalah

um Kalau da komuniti jami' da kampung biasanyo mogilo ti kara' um ino nio masalah basar jami' kara'.

Serangga atau yang paling makalu da yanan ku babuong yang maka gia bong bong yang buli mamaluang da kayu ri nakito ku lagi pun bisa mabisa kolod.

Aru aru iti um yaki ku yaki ku salalu bacarita pasal sejarah.

um kemajuan teknoloji yang ikau pikir boleh mempersingkat da kualiti hidupmu, oh AI lah Artificial Intelijen. Sesuatu yang sangat bagus lah sebab iti iya buli mengubah da masyarakat maksudnya cuma ada pro and kontra lah tapi kalau iya digunakan dengan cara yang efisyen cara yang berhemah InshaAllah AI ti adalah satu kemajuan teknoloji yang sangat baik dan mesti diguna pakai oleh semua um ulun untuk membaiki kualiti hidup lah bagi oku untuk mengubah kualiti hidup ti AI ti yang paling bagus kemudian selain daripada AI ti ialah um teknoloji intenet capaian tanpa batas ini yang paling bagus lah.

Pasal tokou da kampung ti salalu bagia Bisaya bah jadi tokou selaku mamulok ti mirongou oni naya naya nogu bagayad Bisaya iyo sacara semulajadi lah.

Berkaitan dengan peperangan menentang da um mapatalang da daraslah um ino.

Gogot guang mututuo da anak-anak ti iro um makapalajaran tinggilah sabaiknyo makarikot da universiti supaya iro kalau sudah barakal nanti sudah dewasa' iro buli batanggungjawab sandiri buli magiyum da korojo yang labih mabalutlah.

Mungkin ponolou ponolou kali' ulun titi ulun titi.

Untuk kakal sihat ti um untuk tatap sihat ti oku mangamalkan da um pamakanan saimbang lah makan jangan terlalu ban terlalu mogilo tetapi um ada rasa molous makan um dan um modop um se-secara ikut jadualah dan um minyimbulah bersanam ataupu mangaal da korojo-korojo yang barpaidah supaya umos buli samuluralah.

Korojo iskul yang paling molin da alan samua korjo iskul molin tapi yang paling molin kokolod Matematiklah panggiraan um pangiraan add math pangiraan yang kuo lah iyalah masa-masa baiskul ri kan lainkah nini pandai nini mengira ti.

idayatku da rumo-rumo yang mosodu' kuo da um walai mosodu jangan jangan kaluarganyo supaya isa makagondom um supaya sentiasa kuolah um aru masanyo untuk um masa tartantu kuo oni ikou sudah atur masanyo video call lah dan sentiasa bardoa selapas sambayang jadi isa berapa makagondom kalau ikou berada mosodu'da keluarga um macam manu jadi ino cadanganlah dan salalu ingat Tuhanlah

Iti soal bajet belanja keluarga ti sebenarnyo kalau bilang mau makaula sa nini kalau isa makaula sa nini kira sederhana onilah kalau untuk belanja keluarga ti.

Toun lepas um sama ada by pakej or pay kreditlah kalau lima toun lepaslah ada nini' lah QR tapi' QR ti macam baru' nini'lah.

Oku seca-secara peribadi kalau oku oku minat da gusti um tapi um gusti ti makito ni da TV makito ni da Tik Tok lah da Youtube apa semua tapi sabanarnya oku mau mongontong da parlawan gusti no jangan muay thai muay thai um da dapan matu ku sandiri.

Oku isa ku mampandai pasal pata penghijraan ti isa ku mapandai balum lagi sampai sino ilmu ku.

um Bagus nini sabab mamudahkanlah um kalau tokou isa kalangkabut sada duit maka kad buli nini mambali isa napayah mangalap mangalap da duit tunai.

Masa manini ri mau majadi da polis tapi sa' sa najadi da polis.

um Iti pakai IC oni kalau makasambila da nagara da nagara lain um ino mamarlukan da passport.

um Adu-adu di lah, kalau adu-adu ti mabalud um sopan, santun, beradab ino nio mipakaiku, kalau rabas ri kalau mitojo, mitojo lah.

Da taimaan ti arapanku um tokou sentiasa sihat ino yang paling penting um dan oku mau mongontong anak-anak mampu bersaing untuk masa depan do da rabas taimaan ti akan mogilo masalah yang tokou sa ketahui um terutamanya persaingan dalam teknoloji dan ekonomi.

Iyo kana turun padang iyo kana melihat sendiri nunu yang diperlukan da komuniti ri

Batanang basolat um sentiasa berzikir serta' um jaga' kesihatan um dan modop.

um kalau tokou mongonsoi da bing ti supaya salamat tokou misti' baingat-ingatlah partama' sekali kalau kad debit no jangan mailang jangan um mangalap da onsoi da duit da bing jangan ibilin-bilin um ino mimanglah ada masalah.

Iti tarian lah mimang maparas takiuk.

Kalau okoi percutian kan percutian kandakku da da Makahlah sebap iyo labih mendekatkan diri mendekatkan tokou dengan Tuhan.

Oku kalau warana' ti um oku lagi' suka um maitom cuklat um motomou dan um masilou tatapi kalau pakaian um oku lebih kepada cenderung ke warna maitom maitomlah.

um isa oku barapa mapandai sumodoi ti sabap isa oku suka sumodoi sabap isa oku mapandai sumodoi ti.

Sada'lah sada'lah.

um Iti kalau teknologi da manti ti makalalakak tai um skima skima kalau malalui da IT.

Oku kalau dari segi' kerjaya ti yang paling oku makalap da samangat bila kerja'-kerja' tokou dihargailah kemudian tokou ditempatkan di tempat yang betul ino kemudian dari segi pangajian balajar no ialah pancapaian tokou pancapaian yang baik yang buli tokou icuntuh da anak-anak tokou kamudian dari segi kagamaran oku ti gemar da barang entik bila makaalap da barang entik yang sangat-sangat susah makaalap um ino mimang samangat manakudlah dan kamudian dapat tau' lagi' barang antik no sesuatu' yang sangat mahal samangatlah.

um Mapaka mapajalan da karita ni.

Kajadian maka sajarah magilo kolod um kalau da ingatan ku um magilo manis magilo nio pait lah.

um Iti um mau buka' hari' partama' no manarik da palanggan.

Ya iro santiasa manyokong asal bahasa tampatan ni perlu dipelihara.

Mungkin pertahanan dirilah silat pasal iyo no panting untuk kasalamatan diri.

Kalau bagi' joki' um maya' da sukan bapasukan iti lagi' baguslah kalau dibandingkan ikou sukan mamiso sabap kalau ikou bapasukan ikou santiasa' ada' samangatmu san santiasa' um ada' bantu' mambantu' bah bantu' mambantu' jadi ikou rasa ikou lamah ikou nalamah pun masih lagi batanaga' dibandingkan kalau ioku mamiso kalau ikou nalamah ikou macam sada' ulun manyu manyukung dijun harap ikou mimiso oni' jadi' oku labih suka' maya' da pasukan um yang bapasukanlah cuntuhnyo main bola' main takru bola tampar dan sebagainyolah oku lagi suka dibandingkan kalau ikou ma main mamiso cuntuhlah main um bidminton um bar mamiso jadi isa' barapa' ok nini' seronok tapi' sa barapa' ikou ada ikou punya' um mambiasa'kan ikou um barsama' da kawan-kawan untuk barsama-sama' barjuang.

um sakarang kalau mambayar sanang nogu buli nogu manggunakan da kad atau pun um bayaran malalui talipon bimbitlah um talipon no um sacara kuo talipon bayaran terus.

Ai tantulah makatorimo da um barita manggambirakan.

Okoi ok nini' pasal iti lainkah korojo tokou iyo korojo Tuhan um parubahan iklim par pariama' maugah-ugah ti iyo kadang iyo baik kadang sa'.

um Antad da walai sandiri[um] indu yama bagayad jangan nu pasakitaran da luar lah um di mana masyarakat bagayad bahasa jami.

Kalau mongoi da tampat -tampat yang mogilo waig ti tasik laut bawang ti ba harus bahati'-hati'lah iyo juga' sumber untuk tokou ikan-ikan ri lah.

um Iti micukup ti aru InshaAllah aru.

Kalau um seni mapakaiku da da bangsa wokonlah um antanganku seni Bajau Bajau Suluk kemudian Ki Di Im Ar lah um Kadazandusunmurut.

Aruh pista bagandang.

Okoi kalau um makanan kaliuran ku kalau macam um sup ikan putih sup anu lauk putih kiaun putih ri um putung bawang potodo da waig rabus.

Untuk yang sakarang ti kalau siti da Sabahlah cuntuhnyo da Sabahlah mimang kaadaan iskul isa' barapa' isa' barapa' sasuailah isa' mamuaskan dibandingkan kalau sekolah-sekolah da Semenanjung kalau da Semenanjung sekolah rendah pun kaadaan bangunannyo kawasannyo macam kawasan sekolah menengah kalau dibanding da Sabah Sabah masih ketinggalan lagi' masih natatak lagi da dibandingkan dibandingkan dengan da Semenanjung um ino ino yang antanganku kalau sekolah da kawasanku ti isa barapa' lagi' um tagap isa barapa' sasuai kaadaannyo jadi' sakarang ti makin maju' jadi harap harap-haraplah barubahlah bangunan-bangunan iskul ti akan datang.

Sakarang ti um aru iyo khatulistiwa lah khatulistiwa.

um ba ba ti bajuging bajuginglah.

awan ti cara cara nini'lah putih um mapurak

Teknologi ti sabanarnya sada nini makakuatirlah um tapi teknologi ti cuma disalah guna lah disalah guna oleh penduduk dunia lah mangaal da teknologi yang boleh mamudarat yang buli mamatai mamusnahkan da kahidupan um lain ka lagi da manusia tapi kehidupanno flora dan fauna yang ada da muka bumi ti lah.

Iti um ulun nakalabih agat ino kekhuatiran mogilo panyakit sumo rumikot.

Kalau okoi semua sukanlah semua sukan um suka semua sukan um makasanang da guang mau antangan antangan ku.

Mapandai sumodoi ti mimang parkara' yang paling panting dalam kaidupan susah um da diri sandiri'lah sabap kalau mapandai sumodoi ti se segi' keselamatan terjamin kalau mongoi da laut mongoi da bawang kalau ada apa'-apa' yang isa' sa' mabalutlah tapi' kalau mapandai mimang keselamatan no terjaminlah.

Isa ku mapandai da soalan titi.

Aribulan oni maya da tariknyo.

um dadau ti malasu' tapi' kaa kaniab rasam rasam sapu mungkin dadau ti rasam nini'lah.

Mangundi da nagara ku ti um main pangkah mongoi da pusat-pusat mangundi lah da kartas undi no aru um lambang-lambang parti dan ngaran-ngaran calun-calun batandinglah tapi um sada lah gambar kah um manu kuo tino jadi mana parti mana calun yang mapakai mu maka ino oni' lah undian mu pangkahan mu dalam satu petak kalau ada lima petak limo calun miso oni pilion mu isa buli lebih daripa ino.

Kalau yama'ku ri dalaid ri isa parnah bacarita' pasal sejarah iyo punya' hidup antad da iyo bujang sampai iyo sudah makasawu makaanak isa' isa iyo bacarita'. Oku makarongou antad da ulun lain sejarahnyo iyo najadi da askar Jipun nah ino yo norongouku iyo nagidu antad da askar Jipun nasib isa isa nauma' da kuo ri Jipun ri kalau nauma' isa oku tau caritanyo jadi inolah jaranglah kecuali' indu'kulah indu'ku iyo ada sejarah macam mana' hidup berkaitan hidup susah.

um kalau damanti ti tokou buli um sumodu' kalau tokou mapandai da teknoloji IT ti lah beserta mahir karana' damanti ti semua komunikasi menggunakan da online.

um iti um bagantung nunu acara kalau aru aktiviti um ngoyon mu um mogilolah tapi' kalau momulok-momulok nogu sampana' ino pariama'nyo.

Oku kalau iti soalan ti sa ku barapa' pandai manjawab.

Kalau soal parcutian ti oku labih mamili mongoi da um tampat tampat bacuti da dalam nagara ku da guang nagara ku sendiri lah kalau da sabah ti pun magilo um mongoi da barang kundasang mongoi da barang tuaran magilo lah tampat bacuti mongobit da kaluarga kalau da Sabah ti.

Kalau tokou mau maju diri sandiri masti tokou mau balajarlah badamping da ulun yang mapandai lah macam guru-guru lah tarutamanya sekali yang mahir dalam teknologi da manti ti lah.

Masjid surau musholla um atau pun um bilik solat bilik sambayang bilik yanan mangaji' um.

Carita' tampatan yang kabilangan ti um carita' da kampunglah um pasal shahbandar pambukaan kampung ri Shahbandar Makang Shahbandar Saud um

Carita bumbu manari ino nio mapakaiku kokolod.

Magiyum da kaidupan um yang lebih bagus lah um cuntuhnyo bokorojo um bokorojo bokorojo da tampat lain magiyum da razikilah .

Oku mau' supaya tokou ti buli mamakai da teknoloji um ulun-ulun yang jenerasi macam oku ti yang sudah berumur monong um sudah berpencen masih aru lagi pihak-pihak yang kerajaan masih lagi manaak da peluang untuk belajar macam mana menggunakan teknoloji cuntuhnyo kompiuter dan penggunaan macam-macam instagram semua jadi porlu ada iyo punya kursus da kampung-kampung supaya jenerasi-jenerasi lama ti akan mudah mapandailah mangguna mamakai da teknoloji.

Daa musim oku da sekolah musim balajar da darajah satu sampai darajah anam um tarutamanyo waktu darajah anamlah kalau sa' oku silap um dalam buku sejarah da sekolah jami' musim tatiri um darajah anam ada' carita' um parang Padas Damit di mana' masarakat Bisaya' tarlibat secara langsung um mamarangi' da panjajahlah tarutama'nyo.

Kalau makanan-makanan yang um siat jangan makahasiat ti um kiaun lah kiaun rabus pasal iyo sada umou um umou ti iyo moroso tapi iyo marbahaya.

Balajar da iskul ti sabanarnyo kalau da sabjeklah pelajaran da klas um mimang yang molin sekali ialah um sabjek mitematik ino yang ada molin sains.

Nah iti isa isa isa barapa cuma main game um susun bata oni um ino ino dalaid ri punya la ino perminan sakarang ti isa nogu barminat.

Siti Nurhaliza.

Kalau paidah teknoloji ti iyo mamudahkan korojolah iyo manjimatkan masa kalau risiko ti iyo ino nio kangku iyo buli kalau aru fitnah ri malaju iyo dasibar.

Iyo um kalau guang tokou abak-abak pasal miso-miso pasal tokou mogilo tokou baristigfarlah baristigfar tokou gilo-gilo ino oni' caranyo.

um Iti aru um carita' laid masa parang Jipun.

Mampanau da sodu ti bagus untuk mancari pangalamanlah nunu apalah yang magayuh muyun nunu pesta perayaan magayuh jami siti Pesta Bagandang Pesta Bagandang setiap taun diraikan oleh masarakat Bisayalah.

um Untuk manjaga da kabarsihan kariam lah um sabab um naubasan no gu salapas Covid. <laughs>

Dadau ti rasam rasam rasam rasam.

Kalau siti da pogunku ti kalau yang mongontong da kuolah mongontong da umur do kalau yang jenerasi-jenerasi laid macam macam cuntuhlah oku yang sudah berumur anam puluh ti mimang um menggunakan da kuolah um duit atau pun kat kah sebap sa barapa mapandai lagi online menggunakan talipon bimbit um Jadi anak -anak momulok sino do pogunku ti iro guna talipon bimbit oni mamayar da bil-bil iro manggunakan talipon bimbit oni antad da walai mamayar online cuntuhlah mamayar da bil-bil hinfon bil-bil eletrik ino yang sekarang ti mimang mogilo kemajuanlah.

Pangaruh media sosialnyo um macam-macam nogu tokou buli um malap sino jadi' anak-anak sa um susah mau batapis um media sosial ti.

Kalau buli beguru nunu nunu oni kemahiran kemahiran nunu guru guru no beguru oku da kamahiran mongubat da ulun um mangubat da ulun supaya tokou buli mambantu da ulun dan beguru nini oku macam mana tokou buli mambantu da ulun supaya lebih hidup hidup tokou ti buli buli sanang buli buli lebih baik.

Banda kreatif ti maparas atau hiasan ti karita' onilah pasal okoi ti um suka' karita'.

um cara-cara parayaan da tempatan mimang arulah kaluar yang inongoi da kaluarga saparti majalis kahwin um kala majalis ahli kaluarga' um tiap taunlah um.

Aduh.

um Iti tokou sentiasa berhubung sekarang teknologi moden dan pakailah tokou um bagayad melalui kamera um kamera mapandang kalau kanyu da kuo bahasa lain bahasa Inggerisnyo video call um ino.

Pesta raya.